bwanu ka mun ki̱nin bwanu nge mu swadu we ti̱ttinitu limang, ka mun ki̱nin bwanu nge mwa swadu ng ti kano wure niye dine bwanu a ne chi a neka madu ti we, bwanu ka bedi ki̱nin fwiselime we ne lo, bwanu ka bedi ki̱ning fiswe lime ng ti ka na wule niye bwanu a lachitu kwan. ka ni a fan di ng ma ma bwanu nge fineneng a fan ng ma bwanu nge fineng kirenang a fan ng ma bwanu nge wukane ki̱di ane fanu ka nwe dibwi we durki̱nu kano ko niwu man mi̱ fadu a yebi yam kano wuyi da niwu yire niwu a niwu ni wile niwu kining ta kwama niwu niwu a babbabu ku ni wu yamki̱ku kano bilim chi ka dan da ni nang ti bwanu mu a da ni ka ni wu a ne ki̱n bwanu we a ne swedu ti ni. ni wu ka a niwu ki̱ni bwanu nge ane swadu ko no lo ka mune ne ki̱nin bwanu ng ti nayemo, newe swedu ti niye. dine naye ka mu loknu kan ki̱dan we time yinang time gi̱gang ko lukure a lele amma a ya ka nge swe ki̱nin bwanu we ka nge swe ki̱nin bwanu we mwa la dukan ti̱ttinu nge bwanu ki̱ bedu a nur ka nur munu buk nge mwa ka naba bwanu. ka nur mu nge buke ne mwa ka ne naba tukwaniye dine bwanu a ne kamin kinin bwanu nge ware mwa man mwa man bwila we bwilatu ki̱ bedu a bwanu chi ma madu chi bwanu a nekamaditu dukanu ne madu bwanu yinang gi̱gang ka min in fan ng fan ni we ti̱mi ni wuko a yey biyem me ng su in fati ki̱ki̱dang a yey biyeme ng su in fati ki̱ki̱dang a yey biyeme mi̱n durminu mi̱n mu mwan dwe ma bwa ma ma ni durmi̱nu durmi̱nu ka nwe dibwe a yo niwu a yo a- a yo ng a yo a yo mi̱n naba fammiye ma yinbu chi mi̱ mimadituwe amma ka ng swe ki̱ning bwanu a fai ng a fai ng swe a fai ng swe ng ni durminu duyenti. duyenti titi mwan du ko duyenitu yinang selibu ba bi̱ne sele wa bi̱ne naba bwanu ka a ne kinin bwenu we a ne s- tan nubu yinang <hesitation> selebibu ki̱ ta bi̱nun a kab ng chi ka kadu ki̱nu bwanu. ka mwan naba lo mwa kadu ki̱nin bwanu ka mwan mu ki chiye mwa kadu ki̱nin bwanu chi mwa madu a ti̱ttinitu ka mwa mabu bwanu nge newan newan chan ki̱la we newan chan kila we ko bayim ne mwan chan ki̱la we ko bayim amma ka mwan ki̱nin bwanu nge mwa cha kila kanan tile chi dine bwanu tun fere di selebu ko naba bwanu nge ko nge nan wile selebu ko naba bwanu nge nan niwu ki̱ cha ki̱la nubu ka tunu ku ku ng tun wure ko ng tun wane ko ng tun wana ko ngo ko ko ni wo ko we ki̱nin bwanu wa ka mwe ka bunu kono ko newe we ki̱nin bwanu wa ko newe kinin bwanu ko newe ko fwil ko ni madu yurub ko niwu a newe ki̱nin bwanu we nurmin ko ka ya kulin munu ka kai muna aya ka mun ki̱ning bwanu nge kono lo mo nubu ki yidu ko kan ko ti ti̱twai niwu we ko ne wu ki̱ning bwanu ko niwu ko tu mukdi niwu we ko to madu kulugre we niwu ko dine kinin bwanu nge nan mu maki̱min nge? to ko no mun kunu nubu ka ma mune ka fi̱lan nike mun mwun naba bwane nubu ka man nge kunu a filan nge ke naba bwanu nge ke mwan dine mwa naba bwanu nge nubu ko dine dine wu ng kinin bwanu nge nan ke mwan fadu mu sutune a ma yire, nan chi bwanu ki̱bade ka mwan ki̱nin bwanu nge ko no ko no filki dibilang kano ko bwanu niwe wukane ni kano ko mi̱n ma fe kimin kambi̱r dibule dine bwanu niwu ye ka sun ki̱ made ko dine bwanu niwu ko ka ba kotile chamme kanidu ko niwu bwanu ko a lala aya ka mun ng ne ki̱nin bwanu nge ka mwan kukkude nubu ki̱dan nu ng mwan ke ni dine kukkude a ma a ya bwanu mune chi nubu ki̱ badu ka ng swe ki̱nin bwanu, a ne chi ne mwa yadu we ti̱tinutu we a ne chi ko ng nan tewuduwe wa diye ka wudu mun ware dine bwanu mu tewuduwe wa diye ka wudu mun ware dine bwanu mu kono nan lo mo Kwama ka makanudine bwanu mo nan chi bwanu ki̱badu yinang yinang we nuru a ka chine nika nubu bwanu ke ni swe limang ti kanan wure niye ke tewuduwe a wudi ng ware ka na file fi mwa yade ka mun ki̱nin bwanu ko no ni wu nubu ki wuluwule ni bwu wu niye wu bwila mwa swedu ware mwa swedu ware di̱ne konomo ng ki̱n kini bwilakintu kakadu ka miya chi we dimune nubu ki miya chi to na bwe wedu mune ko no ng be ng du ti̱ming nubu kano ko bwanu yine ne ni ya niko ng ka ng ka chi ng fi dum cham bilim kin dine bwanu mwa ng fi du cham yilim nubu nubu kanin dadu we kuteng nge mwa dun timang kano ko ka no min kinin bwa yine ye kano wa nge ng kinin bwa ng yine mwa kichitiwo a ne fwedu ti chitu ki fwedu dine kwallan bwanu we amma ka ni yo bwanu we to bwanu chire ka chaknidu kano wule kano wule fiye